Raha zaho manokany aloha tsy mahay mamatotsy kravaty, fa ny magnodidy ahy ndraiky hitako misy manao kravaty fa tsy haiko hoe ahoa- manao akôry gny fomba hamatorany azy.